അല്ഗേരിഅ ദ രജബസേ അരബിക് ഉന്ദു। ഫ്രേന്ഛ് ല സുമര് പോപുലര് ഉന്ദല്പ, പതേര് വേരു। അകല് ന കോലോനിഅല് ഹിസ്തോര്യ്, ഫ്രന്ചേ ദ കുല്, ഫ്രേന്ഛ് ദ കുല് കോന്കര് മല്ദിത് തേരു। ഇസ്ലമ് അല്ത പോരേദ്ദുമ് അല്ല രേലിഗിഓന്। ജസ്തി അല്ഗേരിഅന്ന കുല് പുര സുനിലിമ് മുസ്ലിമ്സ് വില്ലേര്। അല്ഗേരിഅ ദ കേല ഫമോഉസ് അദിഗേ പന്ദ, കോസ്-കോസ്, ഛത്-ഛോക, മേര്ഗുഏജ്, മക്രോദ്, മിന്ത് തേഅ, ബക ഹരിര। അല്ഗേരിഅ ദ പോരേദ്ദു ഫമോഉസ് പര്പ ഗുന്ദ। രമദന് ഉന്ദു, ഏഇദ് അല്-ഫിത്ര് ഉന്ദു, ഏഇദ് അല്-അധ ഉന്ദു। ഇന്ദേപേന്ദേന്ചേ ദയ് അല്പ, ജുലയ് അഞ്ച് ഗു മല്പ് വേരു। അല്ഗേരിഅ ദ മുസിച് ല മസ്ത ഫമോഉസ് ഉന്ദു। കേല മുസിച് ദ ത്യ്പേ ഉന്ദു। ര്ഹ്യ്മേ മുസിച്, ഛ്ഹബി മുസിച്, നവ മുസിച്, അഹലില് മുസിച്। കേല ഫമോഉസ് ജഗല ഉന്ദു ഇന് അല്ഗേരിഅ ദ। ഛസ്ബഹ് ഓഫ് അല്ഗിഏര്സ്, തിമ്ഗദ്, ജമില, നോത്രേ-ദമേ, അഫ്രികുഏ, ഹോഗര് മോഉന്തൈന്സ്।